في يوم من الأيام كان هناك شبح، ولكن هذا الشبح كان يخاف من الظلام، تدرون؟ ف فكان يعني إيش، كانت مرة بنت كذا طفت النور وصارت تسمع الصراخ وما أدري إيش، وهي البنت خايفة ما تدري، أوه يا ربي إيش هذا؟ شبح بيأكلني وما أدري شيء، أصلاً ما تدري لحالها ولا تدري إنه الشبح هو اللي خايف.